أنا بفضل العمل بوظيفة بحبها براتب أقل عن العمل بوظيفة مو بحبها و لكن براتب أعلي ؛ لأن الشغف هو الذي يحرك الانسان أنا أفضل أن أعمل بشغف حتي لو كان التقدير المالي مو كافي لكن علي الأقل أنا بعمل الشي ياللي بحبو و الشي اللي بيجعلني مبسوط.